من الألعاب اللي أحب ألعبها هي تسوية ألغاز أحب الألعاب اللي فيها تفكير وذكاء وتخليك تحل مشاكل ،وتجمع قطع ألغاز بطريقة ممتعة ، أحب أركز في التفاصيل وأحاول أتخلص -أتخلص في كل مرحلة وكل ما نهيت مستوي أحس بإنجاز كبير الصراحة، اللعبة فيها ميستويات صعوبة مختلفة أبدأ بالسهل زود التحدي شوية شوية لتوصل إلي المراحل الصعبة نحب التحديات <noise> الصراحة أستمتع بهدي الألعاب.